Allah reene barka men e hannde, mi yettii e daama ɗum, ɗum ngokku-ɗon yam, mi waɗa faata on taway yam non no on hammaaki am.